ماشي مهم الأطفال يحفظو القصائد في المدرسة عن ظهر قلب، و معندوش أي فايدة باش يحفظوهم خاطر حفظ القصائد معندو حتى معنى لكن المهم تعلم تحليل المغزى او تحليل المضمون نتاع هذ القصائد باش يولي الإنسان او الطفل عندو فكر ينتقد بيه و فكر يقدر يحلل الأمور بعد ما يقرا حاجة.